באקום א גרינצייג זופ. אויב איך האב באקום פיש זופ ווען איך האב געבעטן גרינצייג זופ. וואלט איך שיינערהייט צוגעגאנגען זאגן. אנטשולדיגט, איך האב געבעטן צו באקומען גרינצייג זופ, און דא האב איך באקומען פיש זופ. קען מען זייער שנעל ברענגען ביטע די גרינצייג זופ.